अल्जीरिया भी बहुते दूर हवे। अउ बहुत महंगा देश हवे। वहा बड़ा बड़ा बिल्डिंग हवे। जेमन चांदी जैसा चमकथे। वहा सिर्फ पैसा वाला मन जाथे। अउ वहा मरुस्थल भी हवे।